When my eye itching me or when a getting dim sometime I eat onion I chew garlic my eye sight start getting clear a start getting normal.